Ich würde daraus ein Hobbyzimmer machen.

Mein Liebslings Sport ist laufen, einfach weil ich das mit anderen Leuten und alleine machen kann und sehr spontan geht.

... Ich würde das Zimmer als Gästezimmer nutzen.

Es ist mild und frühlingshaft aber die Sonne kommt nicht durch die Schleierwolken richtig durch.